Mano labino tora ene yo fugo ia, fugo ino, soro ia, soro ino yo sari ngam, yo madihuru, gahi dihuru, ene yo ia teto mansia na guae, ene yo gosa ino toa ene ma ngofa yo oyo, rai seba sita ene yo otu